فيه أماكن كتيرة الصراحة نفسي أزورها وكدا لكن مثلا لو هنتكلم على حاجات ولا أماكن جوا مصر أكيد نفسى أزور مرة مطروح يعني. عشان كا <hesitation> كل اللي راح قالي الميا بتاعتها صافية وجميلة وكدا وحلوة والبلد نفسها والناس حلوين يعني، فأتمنا أزورها.